De <hesitation> gny ilà ny helisy ahodin-drivotra koa zany mangalaky hery baka am'rivotry, ahodikiny igny ho lasa énergie azo ampiasaina <noise> sady azo atao koa regny ampiasay ahodikin'ny rivotsy de angalà rano baka ambany tany agny mihodiky mihodiky i de mampiakatry rano, rano madio azo sotroa.